Gn' agraffeuse moa zao misy bala; <noise> da hetea soa heky gn bala tsy ho lany. <noise> Fa laha feno n bala da alay gn taratasy da atao mitovy tata soa; da atsofoky amin gn'agraffeuse ao da pindeha i agraffeuse igny soa hametaky gn taratasy; <noise> da mipetraky soa gn taratasy am zay.